Sèèùm kɛɛnɛ̀ŋ yinlìɓòùɛ manaŋ mauŋ dòwà, koàiŋ maaŋ sìà maŋ hɛiŋ jɔa, maiŋ hàà kàaì, maŋ kàmè e hmɔ̀ɔ̀ŋ, mùŋ dòwòiŋ, mùŋ dòwòiŋ e wòà kàngaa, kɛ̀ màiŋ haà. Niì sìa gbiŋ, sɔɔ̀ maiŋ dòwà tòòloò, niì sìa gbiŋ sɔɔ̀ main dòwà tòloò. Taìŋ nɛ haì naàŋ wèè maŋ naàŋ ka, kɛ̀ màiŋ dòwà tɛ̀ɛ̀ɛ màiŋ sìà e ɓɔnyì mɔ̀ɛ̀ sùà màiŋ koà, e naàŋ pɔɔ̀, yɛ̀ì nyùùŋ dowo yilìɓòù.